بصراحة اكو اكلات طيبتا انو تنكل بل البيت كثيغ اكلات يعني تنكل بل البيت واكو اكلات ما طيبي الا بل المطعم بس بشكل عام احب اكل البيت اكثغ من اكل المطاعم طابع نظيف ومابينو اي وصاخة وتعغف اش عتطبخ هاي كلش نقطة مهمة.